هي طبعا يعني لو كان الفن هذا بيحمل رسائل غير اخلاقية ورسائل مشوهة ورسائل تدميرية وغير مراقب <hesitation> ويعني متل هيكي رسائل بتضر نفسيا وتربويا الاطفال والكبار فهو وبلا شك بيكون مؤثر تأثير تدميري على المجتمع ككل بكل افراده وبكل فئاته وبكل انواعه وطبقاته.